A mia mi piàcinu l'arancini, tutti li pezzi di rosticcerìa, li briosci cu lu gelatu, la granita, la pasta cu li sardi, la pasta a lu furnu, la pasta cu li rizzi, la pasta cu li vròcculi arriminati, li cannoli.